Jari biasa injo carita-carita a rung bapak na angkua ngura to' injo kulle dipaka dampu capinta ngura to' injo kulle na assai angkua ouh ndeke <hesitation> karaeng ku ndeke <hesitation> jari nakua to injo angkua injo punna la paka dampu ki capi nu lohe buangang na ka biasa kunni mae taua bahkang ammake be' baca-baca nampa injo baca-bacayya tala sambarang todo a'ngisse i jari biasa nu tau bangsa nu tala na issea lampai ri tau nu rie pangussengang na toh nampa lampa na baca-bacai injo capinna nampa punna maing mi dibaca-baca ballo minjo capia a'bangsa mi nu na isse angkua nai patanna nai tania patanna jari punna maing mi dibaca-bacai biasa injo ku itte ammake ji ere nampa na baca-bacai injo erea nampa nakua maing mi na baca-bacai ris-risirang mi injo capia biasa injo nakke ji na suro anrio capi ammake ere nu mainga na baca-bacai ka pambatei bede' punna nakke mi inni karaeng na jari punna tania nakke na itte tappa na tuda i Na <hesitation> na anu todo' apanjoe biasa tappa jallo injo capia punna taliai-talia patanna ka kunni todo nu lohe biasa injo palukka jadi injo capia na isse mi angkua apanjo nampa biasaa na kodi-kodi nyaha injo todo capia punna nakua e'nu na-na lukka a kapang inni taua, na injo capia punna ka nu ri tambang ji ri kokoa biasa injo holang to'mi nyahayya angkua engura minjo capia ri kokoa tala rie ji ngalle injo tala rie ji lukka i ka punna injo capia ri lukka e rugi puara ki jari ammake paki pakinjo ammake paki baca-baca